<hesitation> dekú xhí ndí telaraña xhí, yukán chén <hesitation> yuul daketá ingá inga tá'a já já'a kaxhixi tavaxhi tení kún niní ní- nini xhí iin cahpulin anan tiká <hesitation> nayú janí, kindó tela yukandé, yukan kuan yité ña kú ni ni daké ján nrió iin iin jachexi xí na ku función ná nani taxió telá.